<hesitation> Lakile ndaoko a lakile roy, raika a lakilen'ny tragno a de raika an lakile misy lakilen'ny coffrenahy a koa misy anzegny raha hoe tegna important aminahy jiaby de <hesitation> zany foagna lakile isan'ny lakile ndaoko.